Hay magnano firetek- fireteketam-po aomby vavy ôhatra zao raha vao sy de tompogny igny a de izy <hesitation> miteraka kely igny izy de efa misy olona magnantona hafa de <hesitation> masiàka izy raha ohatra ndray ka tompony andeha itery ronono amnazy de sy de sarotiny izy sy de masiaka izy masiaka fa tsy masiaka be.